نقول تنجم دخل لغتك الجديدا في حياتك اليوميه بشويا بشويا مثلا تستعمل تطبيقات تعلم لغه عشر دقائق كل يوم و تبدا تبدل لغة الهاتف و لا تشاهد أفلام و ترجمات بلغة التعلم، تنجم زادا تلقى شكون يحكي معاك حتى كان صديق افتراضي على الإنترنت باش تمارس لغه بإنتظام.